الحمد لله لهناكم ربي والله فرحت لكم الحمد لله يا ربي الحمد لله هنهار السعيد الحمد لله ربي يداوم عشرتكم وربي فرحكم وربي ديما إن شاء الله ديما سعداء وإن شاء الله تروا كان الخير والبركة في العرس اللي عملته يا ربي يهنيكم.